ذات مساء إكتشفت صيادة مسنة زجاجة تحتوي على رسالة، فقررت القراءة هذه الرسالة، فكان مكتوب على الرسالة أخبروا أمي إنني بخير، هذه ال- المسنة حاولت أن تعرف من أين مصدر الرسالة? ومن أم هذه الفتاة? وما قصة هذه الفتاة? فذهبت تحكي القصة لجارتها، فجارتها لديها ولد ذكي عبقري، فقام نشر هذه القصة وكتابة منطقة <hesitation> إيجاد هذه الزجاجة على صفحة الفيسبوك، فالحمد لله إكتشفوا القصة كاملة، ووجدوا أم الفتاة وجمعوا الفتاة بأمها.